दोन हजार अठरा चे मला चड काई याड येइना। फक्त मला स्कूलाची दीसांची याड येता। हाय, त्या वर्ष माज़ो आजो मेलो। तेन्ना माझी नवी कब्र झाली आणि धावेची तयारी चाळू असली। तेन्ना शिकपाची जरजी चाड अशिली। आजो मर्तकुट हाव फक्त थोडे दीसांग गार रविलो। माज़ो ध्यान दुसरेकादे करपक हाव शिकतालो। त्या दीसनाई हावे तीन चार चैप्टर शिकुन घेतले। इतको हाव तय पइली केन्ना शिकूंगनसलो।